Tɔɔ amɔrɔsíyanaŋkaá bíɩ ŋñgɛ ñ mɔrɔsɩ fɛ álámɩná tákáradá abéé ñ mɔrɔsɩ fɛ ŋʋrʋ bʋrʋ ka sísí, káá baá mɔrɔsína. Amɔrɔsíyanaŋsɛɛ, dá baá yáa sukúru, dɩ szɩñsɩ sɩwɛɛ yá ŋɖɩŋ-ŋɖɩŋ. Amɔrɔsíyanaŋkaá karɩ wɛ, ka wɛɛ yá bulúu bulúu, amɔrɔsíyanaŋkaá karɩ wɛ ka yɛ gbɛtíkaá yá, amɔrɔsíyanaŋkaá karɩ wɛ ka yɛ gníñtɔ-gníñtɔ amɔrɔsíyanaŋkaá karɩ wɛ, ŋñná kɛ gɛeíŋa, amɔrɔsíyanaŋkaá karɩ wɛ ró kayɛ fɛmáa. Tɔɔ amá sɛɛ tútúú dáá báásíyá dɩí loó gbaagba sukúrumɛɛ dzɛ, ŋná kaá wáana bulúu bulúu, kaá wáana gbɛtíka, kaá wáana fɛmáa, kaá wáana gníñtɔ-gníñtɔ, sɛɛ tútúú dáá báásíyá dɩí loó dzɛ. Tɔɔ séé baá yɛna amɔrɔsíyanaŋkaá tʋmʋrɛɛ yá? Bʋ wɛná bʋ nɔɔ sɔñgɛ goóre, goóre tútúu mɔrɔsíya na. Bʋ wáana mɔɔ, bʋ wɛná límɔ baá dʋ bʋmɛ. Tɔɔ límɔ ŋá bíɩ ŋ mɔsí kɛ ŋñ kaarí ŋñ kaarí m ɔ, ñŋná sɩ límɔ gáá lí bʋʋ fúna ŋsɩbɔɔ ŋŋ kasríyá nɔɔɔ. Ŋnáa? Tɔɔ bíɩ límɔ táá bɔɔ, ŋñná sɩ ka táa mɔrɔsí bɔɔ. Bíɩ bʋyɛ sɩ límɔ ŋá wʋlí bʋmɛ ró, ŋñná sɩ ka táa mɔrɔsí bɔɔ. Ŋnáa? Bɔɔ baa yáa sɩ Amɔrɔsíyanaŋkaá dzɛ. Ŋnáa? Doo kaná bʋ tíɩ bɛrɛsíyá amɔrɔsíyanaŋkaá baá gnañ kɛ dzaŋtá, mɩnísíɩ na dáá kaa táa ɖoró ka dzɩŋ yéé, sɩɩlɛ dzaŋtáá baá gnañ kɛ. Baá gnañ ba gnañ amɔrɔsíyanaŋkaá ma simina mɛ, bʋná ma yɛ vuúna minimini ba gnañ amɔrɔsíyanaŋkaá biyée baalɛ, mɩníɩ ba kɔñ kaa gnaŋ sɩɩlɛ dzaŋtá. Bʋ kɔñ kaa kɔnɩ baá gnañ karɩkpákpá dzaŋtá. Dza kayémɔ mɔ, baá gnañ amɔrɔsíyanaŋkaá dzaŋtá baalɛ, baá gnañ amɔrɔsíyanaŋkaá alʋfá. Ŋnáa? Tɔɔ bɔɔ má dzɩñŋá sɩ baá yá amɔrɔsíyanaŋkaá dzɛ na ŋsɩbɔɔ tútúú baa loówá bí, bɔɔ mʋʋ dzɩñŋá, bʋ nɔɔ ma tɔñ ka kɔnɩí dzɛ éé.